احب اجازة نهاية الاسبوع، انه اصحى اروق اول شي، واسوي تمارين رياضية عشان اصير نشيطة باقي اليوم، اقعد مع اهلي، وبعدها ممكن اطلع في الليل طلعة مع صحباتي او مع اهلي كمان، ولما ارجع <hesitation> اسهر سهرة خفيفة، كذا <hesitation> اقرا شوية برواياتي.